يعني الواحد اذا عنده القدرة انه يتحكم باحلامه او احلام الاخرين اني اتحكم باحلامي لان اني من نوع يعني اهتم بنفسي بحواليه بالاشياء القريبة عليه بس ما اهتم بالاخرين شيفكرون شكو بعقلهم لا ياريت انه احلامي مثلا هاي الجاثوم اجاني كم مرة احلم احلام مزعجة يعني البارحة حلمت انه اني بيتي ديحترك بس بس من بره كلما اكعد اكعد ادور على التفسير مالاحلام فاذا واحد يتجحم باحلامه بحيث يخليها شوية ممتعة على الاقل اذا الواقع مو ممتع فيكدر يخلي احلامه اقله ممتعة